Ngua̱ sá ku̱ni ya̱nga chijtsie tsúba̱nanée̱ ma, matíóñanee̱ sa ku̱ni xi, ku̱ni ximm, ikee naxún kjo̱ba̱ne̱, kanela̱ne̱, kjúájián íi̱tsie nicha kjúájián i̱ke íyaka naxu búgambili̱a̱ xi ku̱i̱nchajin, ku̱i̱nchajinñá a̱ tsjíé tsjíé ti̱o̱anée̱ tu̱úku̱a̱n ku̱a̱ndániñá xi chijtsíé mía̱ne̱ ngua̱ kui tíúñá sa ku̱ni xi i̱bi̱ kja̱ndiebi̱ne̱ a̱ma ike, sa ku̱ni xi nga̱ta tsi̱e̱ chijtsiebáne̱, kua̱ ndá sá ku̱ni xi kui xi kui jki ni̱ma̱nanée̱ a̱ma nga ikie kui, kui ísa̱ ñaa̱kunñanée̱ tíúñanée̱ i̱ke fajián fajinñá i̱kie xi kjúán xi ma ikie xka̱ xi bajá i̱bi̱ kja̱ndiebi̱ sá ku̱ni xi tsi̱e̱ chijtsiebáne̱ kua̱ nkjín ike nkjín jku̱ya xka̱ tjin íbi̱ sá ku̱ni xi i̱bi̱ kja̱ndiebi̱ tjín sá ku̱ni xi xka̱ tsja, xka̱ tsja ngatsi xi mandánia íke chijtsíé, sá ku̱a̱anée̱ xi setíjngañanée̱ nítíyaña íke, nítíyaña íke i̱ke chju̱ti̱ ndsa̱ku̱ ni̱xti líjchibáne̱ ku̱ sá ikie ku̱sá nga̱xtu̱n ngatsi nítij, nítíyaá sá majín xán nítíj, xán nítíyaa ndsáku̱ne̱ ku̱sá kua̱ yaka xka̱ sá ku̱ni xka̱ xi nchannée̱ tjin yáka xka̱ xi ka̱, xka̱ ya jndíó tsúra̱ mi̱e̱ne̱ sá majín ike te̱ ndá sá ku̱ni, sá ku̱ni xínie báne̱ ku̱ni subá kui xi nchannée̱ ike kui mandaniñá xi sá ya̱ setíjngañá.